Anao kony mahay mampitokiky za fo ndray za fa farany araiky fa malahelo malahelo in̈y e. Tsy haiko karakôry ataonao ahaizanao man̈ano raha zen̈y? Ary ten̈a isaorako anao araiky zen̈y e. Ankasitrahan̈a fekiny anao amin'ny raha ataonao zen̈y. Fa koa tsy anao edy, karà tsy tsy mahay ravoravo fekiny za.